Fa ela ny olo agny ro tsy nanao fomba fanaon'ny anglisy koa fe andreo agny zany da mbo tia pube zao mbo tia la bièrre tiandreo koa ny manao rigby manaoa n'izao criqué zao olo manao an'izao sconne zao oo, izoa by ny raha amindreo agny.